Pos no sabía izil-ti el porqué peru yo no creu que sirva ni palo unu ni palo otru. Assina es que no pueu descogel, porque no tengu albeliá denguna pa hazel denguna delas dos cosas. I enque estudiandu se puei deprendel peru ya de hazé-lu en púbricu no era escapás porque mesmu se me da mal ya el palral. Ai genti que sí, que en huendu más paraína, pos ahila i da en bailal i cantal i palral peru, chacho, yo no só escapás, no m'enreis más!